Ave, pos la hunción del goviernu nel reglaeru del portamientu pressonal es el tenel sentíu delos derechus i dela segurança de tous. Un ponel, se hazin normas pala salú púbrica, comu'l gastu del cinchu o previl de humal en sitius cerraus, o se regla la educancia. Sonin tolas cosas estas que se supon que son güenas pa tol mundu enque aiga de hazel un sacrificiu chiquinu.